Zaho tsy mizaha mail isan'andro fa mety indray mandeha agnaty˂noise˃roa andro na telo andro ake˂hesitation˃ izy fô arakaraka ndraiky izy ka indraiky misy message tonga hoe zahava mail de ndraindray isaka lera araiky na isaka roa lera karaha igny tsy maintsy mizaha mail kôa misy dossier na raha tsy maintsy ambesagna